Parallua injo niperhatikan ri bahinea perta injo ritte rolo gau-gauna, ka kua ji njo nitte gau-gauna na kulle ri nilai angkua haji ji inni bahinea anre. ka biasana ntu rie bahine iya tea ri tau, biasa ntu mae rie roa-roa rampi balla a, anre nabutu nturungi, iyamintu biasa na nilai riolo taua, nakua ai appanne iye nu tala maka kapang nipanjari bahine anu ka tala nisse la turung-turung diparanna tau, tapi biasa to injo rie penilainna taua nakua yang penting haji pammia na tapi parallu tokki injo turung-turung iya tania sangka pamia ji, nampa injo pole kau burunea punna bojako bahine n tala gensia, nu langereyya, yang intina injo nu ballo-balloa buhuna nre napakassiri-siri, tania pole angkua kauji burune ara di atoro tapi arra toi diatoro bainea, rie ntu pole serre gauna bahinea do tala diangai, rie ntu nu biasa abbali-bali i ri totoana dihindari memangmi injo iya, ako memangmo nibati-bati bahine pakunjoa kah na bali-bali paku injo apalagi sallo punna punnagitte jari mai matoanna, de ka gitte sallo nakua oh matoang ji i, tala nguraji njo iya taniaji amma ri kalengku, manna kapang inni nibali-balija tala njari masalahji, iya pakoa mo ntu bahinea, bahinea na tala riea pangajarana do injo pole parallu di itte ri bahinea ngkua. Maccaji antu mai appallu-pallu, naisseji batta-battasa ri balla a, dekanga anjari sallo intu mae mintu na matoang ngaseji lanjamai, bahine pakua ntu tala niangai, dikalabine mbaungji naisse, iya najeja limanna punna la nganrei, rie to intu biasa bahine ia nu karissi ri anak-anak nu anak caddi-caddia intu mai do, kah biasa pangittena ntu iya nu parompa-rompaji, jekanga sallo punna iya rie mi anakna lanapakkua ji sallo tala nahojai kalennaji napassilalongang.